Ny piso ndreka managna ny fiarahamonina azy manokagna koa zany hoe zany indrendre mifampiorokoko mifampizara hanigny ôhatra hoe voalavo hoentiny amin'ny namagny akeky. Ary izy amin'io koa piso zegny anisany biby mihaja ra hoarina amin'ny kivà izy zany matetiky andragno fogna izy io mipetra indraindray izy <hesitation> indrekindreky mandeha hitany izy mizaha namany mifandray amin'ny namagny ôhatra hoe piso lahany mifandray amin'ny vaviny, matetitetike zegny piso lahany le tsy tamagna le dia regny fa piso vaviny le antragno le tegna.